Yanzu vita gwiyu gwaya hankalagh vita chughurka kaga chughurka ndunda base zalunda chughurka ndechibah ko ala bogunda chughur ka ndechma dagwayuta gwaya hankalagh yanzu vita gwayu gwaya hankalagh kondala bogiya misali konda zallambaghija misali kagide gheng da ghingma tugngil gota bale undar unda yanzu vita gwayu gwaya ngudufaghna vita mahgaka dalaka nekag ɗaɗughung ngudufa ghi vitakagha maraliwe vita nda tunani ka vita haka noghu yanda sunals vita vulanavula dedamung ushinghshaka nogh yanda suna ushinggh gvayugways hankalagh lo mahga hangmsralunla kumagh parak parak parakhala danogh gwayuks liumeghuwsko chughurka vita damenadams lngungudu faghfah yaah kakna agiyqbunbugnals inunde damans supanql bungudufaghs kuma vila supsnasupil nungudufe lublaks duvula undachachughurals nda njidls dadars darka laga badzulss lnana ngannadun ngudufaghs amms vlta chugh uraks talans enina unkaknstazets zanatach ungudur gara dara kwarakaahh kak tudunkas shamfah vaunls uskufaks shamraghi lamanna ghu’ikkaks jama shamfahna kaman zuwa kowinti vita kakjama shanfagh lyah kak busbughalsana dazuda zudam ak vaguz guzalo inunda gwayuta ungudufagh nganna gabadaya dasunke ghai dasunka ghai dasunke udufagh toh’ neche konl vila chughurka naunda kog wayu gways hankalagh lublalcsduvuls undune chaghughurakana dabuglsl sbughela tunani ungudu pagh chughurlsan dundeidks dalulala lunsni ungudufagh dadana darkandunda daghumabu tunani unguduf aghuws dechughurka dundo toh’ amma Vita chachughraka talaka vita gwayu gwaya ngudufaghfa sedena mbura mbura dzagha dun ngudufmgaks amma vita ndundkana dachughurka ndundna dabugnustaka ngwayuka ngudufagh nganna daha ngudufun nganna dagwayuk makuwe daghing hankalagh amma vita talalakam nonguduf tunani ngansma dadzogha damaguan maka amma vita ndundkan chughuraka ndana chughurka ndadamallka kuma guleng agha dadunda da chughuraka nda’amana vita chughurksun dzuka dachughurks ndalamana vita amana chughuri ndundowin kakna base amana kwaba bewu da chughurka ndundu yanzu vita agha lnunda damanadamun ngudufagh lublaka dufula undams yada agha agha lnadamita kaka ne chma dakorna ungudufin kaghma dakornuntaka ungudufin inun gudufagha vita kwara nun kwarache damala nanana eh’ amane untobsghun nda neche neche amana base amnabe kwabawa base amana be inawa agha amanunda dasupana und ungudufe vita kwara nunkwarache agha dadunda dafanufta tawegive agha dadunda defanufta kottawigive kakalada dunda vita chachughurakagh gulen agha dadunda dakwaranun kwara damal nganna vita dzamodzamaka unngudufagh agha unda dasasuncaka nana gaskiya unda kwaranun damal na nguduf damalinda ghud tale kwaranuche agha dadumda dachugnurataka dakorka nana damalar ghud talabew kwarachu unguraghakam aghadada dakwaranun damalunda gaskiya agha dadadunda dakwara nunta daghya suratmak titike dagwaranunta damalaunda hakalkaludgghul kana damala mgni kak da ghulka tewa ghangaghna aseda mala mghabew toh amma dadunda vlta kwaranun kwarachna dasup anataka damala ngudufine dasup analak damala ngudufagh <noise> Toh nanama amanaya yanzu chughurka ndunda base amana kwebabe wa ammana ndzuk amana sosai jujabaghung kobama toh agha dadunda dakulahup gwayuka nguduf ungudufaghma kome bachirayagh damyfamelsgwayu gwaya hankalagh hankalagh sosai dasup amatach damala ngudufah dakwara mntach damalunda har da bughustake bachin rai yagh ngudufaghn toh’ necheh korul amana ndzuka zuda ndudo golna zuda chughura ndundo golna neehiya vita chachughuraka ndunda defanufta und aghadadunde dakwaranu damalhalkala dagh in hankalagha agha dadunda dakwaranun damala kulluma haghankal lah tughinu neche korul asunaun dunda dechughurka ndanech lapya fah vita thakuta kowe dachughure ndeche kak dakoir damala tughudad ndeche kakna hadadunda dagoyanun iyawa giva ndzughs agha ɗaɗadunde dafanata tewagifa kalkala neche korulna dadunda dachuguuraka ndechefah adzama unda dasuparak kalakala dakwarun takwaraka damala tungudufa gha dalwranunach damele tu'ngu udufagha neche korul amana kuma gulenye namow mihagna vita gwayu gwaya ngudufe ngot tusupa ngwada unguud nang eh’ dughwen bu vita gwayu gwaya hankalagh vita ghaka nda ɗaɗunde dachughurataka dakwaranu damalegh bughu daghuwa chachughraka mahga ahuma na um kakma jamaka shamfagh ina minti hasha agwada pakwede nagu yaah kak busbughe kans dasunataka vakuizun kuizka damal nganna dasunga hai dazunda zudamaka <noise> kuma gulenye namawa mihaha dughwanbu vita yanza vita nda ushingha mowa chughurka ndazalka ndushinhaksa hyalma ushinghah kyag ika gwada kyalma gigabu gwadu ho mne gwawuvgwa nda zaudughwanbu Vita damalka ko gatumu ushinha ko konne gwayuka hankalagh dughan kankwarunka tugatma ushinghana dugh wanbu ngu ndzaka kum ko alama gwayugwaya ngdufagha maruntaka un kumah bale tsamub ushingha vltats amubtsamahang dakor hang ne unmay ung inkenni kusuf kuma kol badarnia ni nemagatameche amma namowa kyal ma hamow dadzamatau nagatumu us hinghama kaka kaka di kaksa ksak ndikaks dakor eh nanama ushina mowegoyumow bung na hangamow bew goyum ow hamow davul tarbiya kalkalau mu shinamow vita mogmung vayawo ammn a vita gwayu gwaya hankala mow vita ha’ ushingha uvula mowuwa kwaramowa mnunda ghankalamo vita hash hashamow ndaneche a misali kenna fah bafata nayibah ba ɗaɗamungbe dakodiwa misali vita gwayu gwaya hankalamung vita neche hashaya kaghuniya kwarat kwarak inun ngudufagh amma gatumun ushingha awamun fah hankale kwarunta mow kombee damal bew dals orlca uvuls uzang kaza kazana ehtarbiya rughabe tumaranuntamowtu ushingha vayu amma vita uzanga h vits nanughache gwayu gwayahanlsalagh inksenne dalorne kushamagung uniien ɓsolmbarbara lumminiai' vlta shidna dashorlca paralpar alsa kumagha ntashia guleng kumsdakuska kumma daksor uzang nefarav abie kyalma vita gwayu gwaya ngndn fing hanogh suna ushinghu nem agalamake ah’ yambiwu hangye guethita kuma alhali bacuin rai kush a ngudufing toh neche korul nahlrin na kamogmow kiyaye ndushinghs mowa maguntamow tugat ma ushin gha kagangustamow lrin nana damal na gamuntamow lrin nana duvuluushingha Dagoyumung tarbiya ungu ushinamow nag hangma dakor hang agha hankamnda amdiya mamung agha ghankalunda am diya damow dakor hang ku lrin ndalabogiye tsughurkama kogwanuf gwina ndada dabog kaga chughur dakang mafi yawa chughurka ndalabog kada amba unwurkabe taltalaka dachurataka mabga ghuna dakanana mafi yawa kada ndunduka mahga toh’ vita cha chughuraka ndund mahga fah ko inne gwanukgwa ndala bogah a misali vita gwanuf gwa lnadala bogah kawaruntaka agnaha lna gwagyef ta ndalaboga kaza kaza ndushingha dughwanbu ushinghama dakor hanga kaza kaza agha insdagwuf ga ndam ayung ko lumelumaka ndaka bog dzag huntaka udzangagh agha luma gwayef gwana kaguma amaga vaya dsaghunlaka uszang dughwanbu uvula ɗaɗamung kudakune kakuda kunne tamogh ungh unkal inana kaga un lokachiya tuguluk yayunna ai’ya humn vlta ghurza salloh gol vano daghana daghal karyak uddi sajebul dabthumbul ushingha badarul gugudzur gwagudzur gwagud zur badar yayung <laughs> nda guragha yunye kai lolachiya nganne zuda zuza luwa gaskiya amma dakana har ushingha dakanama guhr ghungurg huka thavatata jeb dun shullo thun tha uszang daga shadesuoda uzanginken shadashada uszang unsudok amma lokachiya tuguluk yayunye ayya zuda ndzukfah hurza salloh got vaname sebadar mayung lrin alawar nagho warno uvula lamayung warna ghnurgi daduka kudi harghug ghugik uddi boghna datughuduka tsabar baghaka kudatagali agha warna hahad kadoghunge daka ghurgen duna dakanunu nauno daka kose yagh nduno daka dafa ghungah dunno daka alelaghnau nno konnu ɗaɗadutaka naamewagh amma dakanana naghungunda dun dasu ka dabughunl aka <hesitation> lna dadkama Thad thada ghuvajeb daghuva dakana ma gurghun gurghulo bale ghuva harlu bul inana zaban banbange baghuntsdakano dakanafs sede seunghankal dakana amma unwurkana agha ndura fufamow tugatumo ndura kuddi ghurza sukogh dakana aesakowa tubadar dazmow dafagh unye dasmow ghurgye <laughs> dasmow ghurgye dazmow dafa ghunye kullummah ɗafa ghungnah savaye tukuru yunye ba darunye ai’ natsubaka ghungah tas ghukuna undashid tas tase kak tsubata kuddi harunbog kyogon kyog kagh ghung ɗafaghung jebmunda daduka dafaghung ghung hashama zue abuka kolka da dafaghungahu daghoingaghu agha ghun hahade warnagho magaka tujan kwarake mbetsaka tur’yeurye ghagnade jankwark ghaghade nagyegaka ushinaghma gadamal mahang kiwa mog kuledzur amdiya amma dakanana ageda dzovkagh inakuli zur nganama sasukwaka kudakanam se unhankale kobunkobka liudutach kakakobunkobuka kudakang ivun ifukafah amma nunwurlsanai ai zuda ndzuk gaskiya sallah sukogha kuddi karya kuddi zabanban dagha nal daga kala ghulsuna lala ufado ds deghns tal dadzovka ufads undashid dadzovko ghukuna emma dekanans sudaguuva tala kaksukw ata kuddi thad thada ayah ndzuk kuda kanfah gaskiya bulamamow dakanafah sede amunga sa dadamung sankiye ndzulsa dakanabukam buliga ndzuda ndzukmamow kudakanfah sede amawalakada dedamung gabedayamowakam amaws taka ds dadamung andamumgess dadamung saukiys ndzuks kudalan bunwahals ndzuka dakons ushinamow gulen yeatufula dcdamung iko ndakpratu gabedayan namow nagnanye dad shilhamow gulenye dada Aturvula dadamung kokariya dots kwaba ad- adabul jeb dun makaranta magha nda kwabe makarantanda kwaba karatu atavula ɗaɗdunga kwakwariya datsata unga pulata maghang gaskiya shilhamow mafah yangyanga ghanfa wallahi yangyang hang dadotsu ghang kwaba unga jeb dun makaranta ushinghana aghadada kokariyad maghang kudakano agha dakana kuddi wahala ndzkna ghvabew nubuna yangyanda hang gaskiya sede atabak ɗaɗdung kokwariya dots kwaba jeb dun karatu ushingha bukam yang yang hang gaskiya atuvula ɗaɗadung kokari gabadaya hang naming mahga guleng amuvula ɗaɗmung kokwariya sup tushingha mow nganne ndakul ndushina now nechiya kawai takodul uvul ɗaɗdung ndzuka dakana nechiya gaskiya eh’ wallah navayach kam yanzu ala guraghad dkanana kowang kwizu kwiza yung dakana weghuma mulwa tal tale kwizulawiza yung tun rugu ɗaɗayung gwayuta luwna ai’ gwhumbayung tagw dakanga nang nah ai zuda ghumlale nugnaka tunduna mag gurad inkenni aga gurad ikenniaga jeb da dots gura amma deakanana ayya nduzukanana